<hesitation> bueno pues chiñi nkuenkan de ru nep te ru liedat xiiuye de kiua de ru piu xiiuy tanuunan kumu piu xiuy de biu kamus xijiang entonces este chiñi e e lanu kiau lu ke kiau nanu desde guatañkiy ke dam e bi este ru liedat te ru mbiaju ljiee ru mbiaju ljiee ndu este guaxñiu kantap ganu de nmau ljiee e e tiñch kantel te lames ljuu lits pan y y kapiey lits biu lames ke ndujuy es pa njiaung ru liyet batudat ke gatudat este osea ke ndudat mjap u tedat ru liedat ke kjuep nibiu ganu kjuep ru batudat nedat kiusbat pa nkindat ntuns de ru ljijidat ru liyet batudat kun de ru chjijiñ y ya mas naañ ya nibiu mismo ganu kuando mjang jut nki jut dipia tu naañ ya te mjie staut gueno ndu te gua santjump nmau octubre bijiy te ru mjie staut laut ru mjie y ya te kieng basa kien basa de ru tambien njuande lii. Lii nibiu nibiu ya cuando tjents ru ru ru piay y lañjiuaalat ru gasast y cundo lii ru piay y sasat guikiay ljiau skjajauts te y tu bijiy ya lang ru np ke biu lii y tu naañ bijiy ya tsjanat ru liedat kuajadat biu y gueno como es chjijiñ para liyet budat ru liyet ru ki liyet ke lañjiualat bijiy budat cada quien bu ki kapiayp y kun pan y cun nchaut y ya naañ ya kue lapia ru stakjajauts y ya lañ nda guimpiu y bijiy ya taxant ru y ya naañ cuando ya kue lii ru mjie staut y kateng y y kue lii y kue lañ nda gampiu donde ya dali y ma kue kjuajauts meje ru kiay stajajauts y ast ke lapia kiay stakjajauts ya kue kjuiy ru kieng ya lang kue ya kjui ru kieng ru mjie staut budat kue ru liedat ke ya kuajadat pe ndu ya ru mas kidat liedat y ya tjents y si mjang npia nai nki nda nda nda majau ljie mjau dipia y tu naañ bijiy ya lii ru datua miujuy kias mas a bale rañkiue kiuang lii y ya bijiy kue te igual njuande te kantap cuando. Kun danjasp kjuajauts ru nep ke lii ru kii y gapia ru stakjajauts y kue budat ru liedat y ya kue mas dateu ya budat este mjing mjing kanchip de kamjing stue de ru budat njuande ya mas dateu ya budat este mjing kanchip de kamjing stue de ru budat ya mas dateu y ya naañ ya este gueno kiriuaja de nki mjay biu ximjia tjet bale ki figuras de studat xikilat de de nmau de ganu y gueno bale nep biu tjet y tjet skamjit njuande pjiats y tonces ya mas dateu kuando es biu mismo ganu nkiy ya mas dateu ya njajay biu ximjia y ya ma beung porahi kajuay donde lapiunt danueje ya ma beung biu ximjia pero es na guajay este kañjiejep te pero kun mjang nki jut dipia bi at xiñiu bijiy ya njajay biu ximjia bijiy ya ma tjay ast biu pik lapiunt danueje bijiy biu tjay biu ximjia pero nip lau pik ma te ru ru nep ke te como mjamp biu ximjia nijiy mjamp es biu kane ntus de biu kantau npay ntonces nijiy kiau lau bijiy tedat ya dijiu porque kiau mas kantap kiau nip lau pik mate ru nep ke lii nomas lanu ke lii. Te ljiee te mjie staut te te kieng basa pero nip lau kjua biu pero chiñi ya mas dijiu bijiy ya ma nau ma nauep sanu ma nauep jip nep lai y ya mas kiy mas lau pik lejeng ru nep ke lai, bueno pues chiñi nkuenkan de pik te ru xiuyet de kiua kamus xiuy de ru cuando lai navidad amung gane y dijiu rañkiji pues mas daming bi kiau tama ke ni nep lai mas ya mjau dabau lo ke te derudat liedat xiuyet ru mas xikidat ya ndudat mjanch ru xichay de ru kji stsjuent taseban kiauguan ntuns de ru abajay ru kji y mjanch y ya cuando kuiji bu mung gane bijiy ya tsjegan ke gajuiñin ru xichay ru kada dipiunt ru danueje para ke nu njiy biu sakue porque ne segun nibiu ganu njua nda ntjuy mjau nti ta ntjuy peje ti santsap tu ujuy bu iu njual biu kius pejendat ru liyet uidat biu santap y tuns para que nu njujuñ biu biu danueje bu ntjuy ke pejendat ru liyet ya ya este. Ya ljiñ ru xchay y ru santue ke lajañ si si bu ntjuy lajiy lanteun purke kantap iu segun guntsau daljiñ y y bijiy u ya teun ru stsjuent ya nip njujuñ purke ljiñky ru xchay y kiagun gua kiyen nanun ke meje nau ke njiy biu katus ya nip lejeng biu kmpiujun nibiu fecha biu 24 de diciembre ni nau pi lejeng porque porque teunan biu sakue ke nmejengan y chiñi me chiñi ya dijiu ya nip lai de ru chiñi ya este tamjiach tamjiach ru njedat nduk kuajadat kajuay lañjiuadat y te chjijiñ te chjijiñ nduk este tamjianch te dijimbat tjas mbii juaudat mekat dagujun juaudat y njuande kiau kaus kiau me kiau este tamianchian de ru raguayat riat tasijiñan biu kampiujun y ya ñkie saung ya taijiyin y y nduk te nep sjep posadas ru ñing ndu te tchjijiñ tambien lindat ru liedat ke tamjianch y ndudat asijiñat y ya nip juande ru kantap ganu njuande ya kantap ganu ndu ya bandua tjung y ru dijiu rañkiji naamp juande nduk baledat liedat tamjianch. <hesitation> sijiñat njuaudat anajayet te como mbiajau cada cada nda ñkius pues este ndudat te dijimbat y njuande kiau me kiau biu kaus kun ru raguayet njuande taue nda ki ntsjijiñ riat dimi ya tajin ya kampiujun ya ñkie saung ya taijiyan.